Misaotsa añao tsy haiko raha nahiko raha tsy teo añao tam raha sarotsy nandehaña anay ireñy. Da tsisy fisaora lay fa da ino izañy ny maha olo samy olo fa da mila mifanampy avao sika. No mbô misy hilañao da eo avao zaho afaky miteno, afaky mifanampy.